Fikafika fañasalia ha- hañi tsy atahora, tsy misy risiky. Da ataoñao azo antoky aby ny raha ampiasañao: ny raha asaly eky aloha zañy atao madio soa. Bakeo koa ny makarakara fañasalia iñy da asaliñao amin'ny afo sahaza an'azy raha iñy da atao masaky soa koa ny raha iñy da tandremañao ny afo.